Jel yan yal kaambɔ daa wuni kambɔ a yi amurka jə yile wai ya bɔ nya ka wo bə yiwɔ bə kiyɔ kelɔ le wɔ bə kiyɔ kele bə kiyo keltinole bə kiyo kəl tino le a gəlala na kwamagɔ lelei to bə kwiya yəla shu a lɔɔ na təma sheli n jel ta gola daani ya mə maa maaji le wuni maami tikali a mʊgo lɔɔngin ja kəgga nənən nəngo mə maale nyo maale nyo mami mi tikali nanan yi miso mə yo ya mən maa maaji lei butogo nəl məndi yo sai a təgɔlam ba yəlam mi bɔlatag mə kɔ nyo nəngo mə jʊ mə maale miso mən yile nan yi nan fəbi gun jel shu yan maa maajigo yəlan be daa nan kəla kwamigəni tagola yan maamaati məndi yəlam be n ja kəgga nən ju mən maalei mə maale mə maale nəngo abe nən di dwiyeni mə yəm fɔ a daa wuni mən fəb fəbəmlei mən fəb fəb am le a mʊgo kwan butɔ mi <noise> a mibo mən yile nyo kebo gam dəbo mə maalei kebo kanjəl mə miyo lei na mə maabɔ maajini tikailei a mʊgɔ bʊtɔ sə bʊtɔ məndi. Buto məndi a kwiya ka nəlɔ a təgalami to mə kuwole abʊmmibɔ nəngo jʊwa bwi miso mən yile nyon yi nən səg nyo mə maabo maaji n tika bʊtɔ məndi nən na yi kaam diti ngun ta gola yɔ nən na n yo fəlen a na yem a daagɔ betə lɔɔ kilami dʊʊɔ wai wʊni abʊla a bəlaji yan yal ji kaam ditənɔ n daa wɔ nan daa fəb təma sheli gun la gola be na ja maa shiyatəm akaa daai n yɔ yan yalji n ta kang jinɔ n yalli n yan be na murkatəm na jə swi dʊmɔlai la n gəla yɔ yan nyuwa murktəmɔ na ja jei akaa kang gwal gə yɔ sə yan kʊwɔ nʊgi n ta gɔla n sa bwenkuwa gɔ n dəg abəla n yɔ kanggwal ni ja maalei ja mama ganwɔ gan ni jə maale yoi jə təmɔ a mʊngo bəla mʊni yau nan swi n jəg mu təng nʊni ana nɔɔliyoi mʊ təngəm le mʊ təngəm le a nung mʊ təmʊn maa fʊlɔtən nəl. Jəbo jʊ gə nyai nɔɔligɔ gɔ nyai yau to a daago gəmi mi mə bəla le na ja jo mʊrkatəm gə ya bɔ murka sebo kɛ kula səja mʊm gəlalantal nəni naja tung mi sai sa bwen kʊ-wa gɔ n dəg abəla mi ta gola gɔ yɔ yabə murka ju mə nəni yɔ n jəg nəji n suwaj mi juə nyai wɔ n nəji nabə kwiyai, ta gɔla yilla n be n ja kəga nən yi mɔ na maaji gɔ wɔi yan maa kaam diti nan, yi mə kuwɔ lekamar ma mə yima a tenni yau sai gun la gola yɔ kɛla kɛla kɛla kɛla na bʊtɔ mə a kʊsi a kwiya sak sak gə yau yilan be ban yi mi kaa juni wo a mʊgo nəl məndi gəm mən yai na nən di keli amʊgo gam dəbɔgɔ win swari yau bə yɔyɔ keli a lɔɔ kwaamai akan kwaaman nən di kʊmɔ na taalɔ jə jele gə larabai yabɔ maa keli gɔ be kela kwaama atikabən bə maa keligɔ jʊ bwile fa təmni gəmi bə maa keligɔ nəbatla kɔlere fa təmni gəmi bə majim keli səja nya kwan buto ja maa maaji gɔ dəng dəng. Gə nanyo bulami gəlo təm Ninyo kənkɔ abebəm na joul bəno nən dəm nyi gəlo təmo a bwilam kəggai yɔ a be a gɔla gɔ nəl a dau dʊl gəni kaam katəlam nəno wʊ ni bə gun dakini jəbɔ ji yau a gəlala lai miso jə maa jʊ mə maalei jʊwa bwi you ja dau dʊl jinɔ ja ya a jatəm juni mibo maajim tikalile a bʊtoi jəbo nɔɔtəm jʊni misɔ maajim tɨkali le a bʊtoi nəngo yimi kenen yim məndi kəngkəi mi kaa juni mə ya nʊwɔi a shu maaji kul məndi maaji mʊgɔ lɔɔng mi yɔtəm akan kwaaman, yɔtəm murka təm na kel kwaamai na jə mʊrka fei n ta gɔla məndi yɔ naja di yilan be a lɔɔ nəngɔ jʊ mə ja kəgga mə maale kəngki mi jʊni wɔ a bəlami wɔi mə sa mə sa j;uni yɔle nən mə alɔɔ kwaamai n nya fəbtəm wɔ mi kaa jəl wɔ.